Lidhja mes t’menumit dhe gjuhës osht shumë e ngushtë edhe kogja reciproke. Mos t’ish kon gjuha, menimet nuk kishin mujt kurrë me u shfaq n’botë, nuk kishin dal kuj- kurr’ prej trunit apo prej menjes tonë. Po t’njejtën kohë, mos t’kishin ekzistu menimet, as gjuha nuk kish mujt me ekzistu vet’ asnihere.